Niŋ i be sinkiri kaŋ tabiroo mu, niŋ dinbaayaalu siita, hee i be daasooma tabiraŋ kaleeroo i si kiloo saba taa loo noo taa to le niŋ kontoŋo i ye kiloo luulu taa loo jee, niŋ i ye i bandii niŋ soosi tabiraŋo mu, i be telloo le loo la jee, niŋ kuccaa tabiraŋo loŋ i kasilooroo le loo la jee, niŋ duŋ hewoo wo le be i bulu i be kiloo muwaŋ kaleeroo walla taŋ saba kaleeroo.